Ádé ékpé wílé mkpó, ékpé wílé mkpó ké ñtó ñté ámí ñlùñó, ùjó mkpó éwílékédé àchóñ alùlù ábóhó, ásé áchóñ alùlù ábóhó k’ùfók àmí, àgwó mmò ídàb ñdàyá, íjò mkpó éwirékédéa íwì ják ná ñkàrà ànyén mbob. Mmò nàdé <hesitation> ékwó íkwò, íkwò ádé áchóñ álúlù ábóhó ké mfók ámí, íwí ják ná ñkàrà ñdáyà, ikwó ádé álàmfànà ñyién, íwí ják ná ñkàrà ídàb ñdáyá, áwìdè màjem ídáya, ikwó ádé ánéké ándùk ñyién échid ùtóñ ámíííí íjáká ná mbùb ányén, áyésín ámmò ké mkpò sisi ímfáná ñyién ná ñdíkàràké idáb ñdáyá àdé ùjòm ùwíré mkpó nné ùfom íkwò.